Pues caneish shicouns nindey sacambar queso de rancho pero apeiño maiña nalovo ñockiet con ejemplo shix sañinguey san dionisio ñipelan keapeil nau santa cruz nau ti rancheria quemían queso pamaneu ñingueu parmachambam aquel queso de rancho aguey aquej mianpamaneunt shagashmajambax panatzamba naguey nova queso